Mofo salady no tiako kokoa atao sakafo atoandro noho ny salady. Satria raha salady izany fotsiny tsy ahavoky, tsy ahatody ana mandrapaharivan'ny andro. Fa ny mofo salady mba misy mofo iny. Sady iny tsara tsiro kokoa noho ny salady. Sady salady ve nama.